کُلٮ۪ن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِتھ کٔنۍ زَن سویابین تیل، تہٕ سبزی ہٕنٛدۍ تیٖل تہِ چھِ رنٛنٕکۍ تیٖلَن ہٕنٛدۍ واریاہ قٕسم۔ بہٕ چھُس/چھُس کۄکُر تہٕ پٔنیٖر ترٛاونہٕ خٲطرٕ سویابین تیٖل استعمال کران تہٕ دۄہ دۄہ چونہٕ ہاک، پلس تہٕ باقٕے کھٮ۪ن خٲطرٕ سبزی ہُنٛد تیٖل استعمال کران۔